אקטיפאסוס ניצן זייער טעינטיקלס צו קענען קאסטן עסן צו זעהן אויב זיי האבן עס ליב, זיי קענען אזוי כאפן די חי- די פיש וואס זיי עסן, זיי נוצן עס זיך צו רוקן, קודם רוקן זיי זייער קאפ און די <hesitation> אלע זייערע הענט קומען נאך <hesitation> זיי קענען זיך אנכאפן <hesitation> און <hesitation> און <hesitation> זיי קענען אזוי זעהן הערן און שמעקן.